<noise> Mi yiɗi mi yaa suudu siiga kujeji boyma. No mi laara kalis boyɗo, bagojji boydi, kare lamɗo boyma, limse koonu woo boyma da mi boydi be kala fer fere kujeji irin je habaru ji nde be resi mi ya mi laara.